कई धर्म अउ शास्त्र म नंबर तीन के महत्ता हावय। सनातन धर्म म त्रिमूर्ति अउ त्रिदेवी मनके सेती। ए संख्या के बिसेस महत्ता हावय। एखरे संग अंक शास्त्र म घलो तीन नंबर के महत्ता हे। धर्म शास्त्र म तीन के महत्ता एखरे संग तीन देवी यानि माता लक्ष्मी। माता सरस्वती अउ माता पार्वती के सेती सृष्टि म संतुलन स्थापित होवत हे। येकर अलावा परिक्रमा या आरती के बात करे म तीन के आकृति तको। फलदायी माने जाथे काबर के परिक्रमा के मुख्य संख्या तीन हावय अउ। भगवान के आरती तको तीन बार करे जाथे।